Viyetiname ɓa mi cɛnu boni abe ɓa wee vɛ mi a ho we boni donk mi yi wa'a ɓa dama ɲan'anmi mu a vanle ubiyɛn ma ci'a ubiyɛn ma tuwa donk ho pla nɛ ɓa wero poo ma ho shaka ma ho buka mu wiɲan a benɛ we wa'a